A tewtoyan, witiri mbaaroowo hen oo, ndeen kaa ngaddaa janɗe tuurnewiis, ɓilaa hen faa fota, mbiisaa. Ndee dabere tan woni taweteende ana golliree, ko anndumi. <hesitation> So tawii kaa, faa wiisoo faa tekka ka. Ayyo.